Ny fampiasan'ny tokatandroky ny tandrokin'igny e da voalohany da ampiasainy igny mba hiarovagny gny tegnany. Igny koa zany lafa miady koa i amin'ny <hesitation> lehilahy tokatandroky mitovy agnaminy da igny ampiasaigny. Misy fotoa koa i tandrokin'igny no ampiasaigny hamotopotehany <noise> ny sakafo ohagniny.